Coordi miɗe yidi ɗum sanne sanne, a wulnan ndiyam tan ngaɗaa hen neeŋu; jippinaa ngadaa hen neban. Ko ana defee fu ga nokku amen gaa ka, kañun mbiyataa ɓuri yaafude. Kañun woni- Min kaa ɓurmi yiɗde. Ko ana defee fu nokku amen gaa, kañun mbiyataa ɓuri yaafude. Kañun woni <hesitation> min kaa ɓurmi yiɗde.